Sagale tunnen aina birri jirtii. kadibin hinriganii tadibinnen bool kasa guranii deqeni gar orrua yani laf kasa gurani hund sagalea. dum sagale ta rigen tan sila won tolchan sagale tan laan yani hifadani akanan yani laan tani qabani laan tani yani rigeni wo rigatia wo wopakatia wo wobere flanit guratia laan ak ishin dette hiaman mana woatin ruddi itmidasite ama won dibi it jissitet hiamatii sagalen sun.